Jari, iya injo sabunga lohe guna-gunangna, rie sabung ni pake anrio, rie sabung ni pake bissa pinjeng, rie to sabung ni pake <hesitation> sassa, sabung nu biasaya ku pake anrio, sabung sinsui cair, ngura ku pile sabung sinsui cair, <laughs> balloi ka lohe busanna, sikaliji ni tiri naung ri limayya ni pasapu ngase sibatu kale haumi, nampa nu sossoro sibatu kale sulu ngasemi rakia, rie toho, <laughs> rie todo sabung ni pake bissa pinjeng nu biasaya ku pake sabung sanglait, biasa na biasa nu warna hijau, injo biasa ku pake bissa pinjeng balloi tappa haui pinjeng a, biasa ni pabbisai ri pinjeng kaca, na ri pinjeng plastik, <noise> rie todo sabung biasa ku pake sassa, sabun dayya, ngura ku pile sabung dayya ka hau to isse iya, lohe busanna, lassiri lannya rakinna anua rakinna <hesitation> bajua kunjo ri kallongna do, <laughs> nu biasayya ku sassa make sabun dayya. Baju allo-allo, rie todo dayya cair na, balloang pa isse iya ka tala langanu maki douni, tala bissa pinruang maki, hau i pole iya hatang pa isse hau na iya, sabun dayya bubuk a biasa ni pakei punna labbunruluki sassaang ka biasa intu lohe raki ri kallongna bajua, punna talia intu ri kallongna bajua ri limagna bajua, <hesitation> ri pakei make bunrulu ri paka sika' naung, punna sabun dayya cair, biasa make mesin cuci paki mingka iya tosse injoa nu ballo-balloa pa kaenna bajua ni mesin cuci, ka biasa intu rie <hesitation> kaenna bajua do nu lassiri hi'nye' tangmmaka ni mesin cuci.